Surprise party woo ni dɛna la sɛla ti fu ka nara fu yele mina daana ti y yeti ya iŋɛ party la bo'ora e la. N masgesɛ yeti fu pastor n diti a birthday ti ya ɛɛra ya organize party bo e. Ya boti la party la mi dɛna surprise. So, ya wan iŋɛ se'em dela see ti ya bisɛ zi'an ti nɛra la lɛm bini. Ma yeti se'em wa de la, la yeti la dɛna la surprise, ya kan yele nɛra la sesela. So, ya san iŋɛ la zi'an ti nɛra la ka bɔna around, then ya ka mi ya wa yele nɛra la se'em ta kiŋɛ zi'an la puan. Party la daarɛ la, la nari ti wuntɛɛŋa ya yele e yeti tuma eeri fu mɛ, gee nyaa pa'alɛ party la time so that a nyaa san ta paɛ zina, a nyaa mina ti sɛla n it n bala.